Oke nigan töana, lie ngilin hate pon buga töa tsika te ekspiriens tar tara pasin te lauir i bank tena tuol uari bank te kui meria mats toukui tara bank espesili tara bsp bank. <hesitation> a lie ron lagi bank tara pasin te la uir bate na tiol ri turu len bara te e tiolira. Man tana man poata lie tate tiolira sukuna turu tö lan u ohots a te parana a katuun. Alie ron torohala sekeseke ta maroro meba tego markato ui lia bal, lie ron karos koru neieg te laueruma ba temi tiolira bate lenera poata lehana, <hesitation> herena lie tareiega lie uestega pöata pana poate lala pukuna te tiol ueierara ba lia tena toan lueriou a sebis tarara a bank. So alie, poata ti sabe ialia none nei e toa kenka <hesitation> hereia lie ron karos oba negen balie sekesekeg ta man maroro go markato ui lia balia te tatei lu borboro ieg a sebis lie goma hahalosei a poata lehana. So lie stat tsektsek a mats maroro tego kukuti lia, balia te tate lu boroborog a sebis. Lie uats gi turu len bate tioliga poata lehana, lie na halega katuun te tiol ne mam, na la belo lia, lia be karos koru las neg te tiol uaier turu len, a tabi alie herena li pe lie mas la mega bongbong koru, bongbong lie mas pespela katuun te lag balia tena tiol gi mam balia te kalate ria tamana lie mas tasu mamig balia tena lu mameg a sebis taraha lie hakats talaneg alia ma kate goui a keni galie a tiol poni ba mou te kakitsina, muri te kamitsina, baku te kamitsina. Omi patu tanen e herena, tania ien e muaia tu kann gum gare, nonei galia ema ron haniga oba ii te tiol uaier so lima nonei ni alie ron karos koru neg te tiol uaier bate tiolira poata lehana batena toan luer a sebis so alie maron ngil megi eni benk. Bsp benk a nonei a pasin te na tiol uaier bate lera poata lehana. So lie kato tala balie ma ron benk bala gie bsp, lie ron la las uig i mai benk, taraha Mai benk e moa bala ta katuun go ron la so lie manapin tiolegoi a poata lehana ne ka has mena makum te gum ria bate taten toan na luma sebis. Nonei puku, nigan toana tara tsi hahatate tara lia tara benk, bsp benk.